Kawaye niwan niwi a mamiya tlɨnsai kawaye to ami niwi digeyi tlɨnga buwatlɨn <noise> mida ɗinga ɗingɨ tama ɨna tlin mida tsɨtsaya labarɨyayo ba tɨda <hesitation> bɨɗama mi sɨbɨ, duniya ma njɨdɨ ɗahɨ <noise> to ne tlasukɨn ashiyi mi sɨmma gudzaka zu dubuwu ɨna wihamu to mi dzɨgama ta nakɨn to kuma miyata rawa ghɨnsɨ fa ta biyama sauki tabiyama sauki nakɨn can kɨn badu busu a duniya allah dɨma ndɨ sɨn wutu dɨma ndɨ vuwagwahɨ wutu to tanu balai to ghɨnsɨ ta rɨfama asiri dam mi ta zu ata du- bu du- bu ji dabaja har ɨna wɨham to aman ghɨnsɨ ta biyama sauki rawakɨ tamajika ta ɗan adam ta vɨrkɨsɨn co- co- conakɨn du hamba data ɗɨma ji rawakɨ mita kara naya wankau, ghɨnsɨ dɨ biyama saukiya can yauwa nakɨn kuma ba busa makka to ghɨnisɨ ta piyeya kan a lapiye watɨ, dɨ ze acan badɨ baiya ghɨnsɨ dɨ ze dɨ ɗima sa a.